Aleoko aloha mihaino mozika satria ilay boky noraisim-peo otrany hoe mampatory izany kokoa. Fa aleoko mihaino mozika. Sady ny mozika mba afaka andihizana. Fa ny boky noraisim-peo tsy maintsy eo, mihaino enao zany de mihaino fotsiny eo, de maminavina. Fa raha mba mozika no henoina dia afaka mandihy enao, afaka manao fihetsika, afaka manaraka ilay tononkira ihany koa.